Tehe, dei narai lak bersih (pelino) wea. Dei narai mru' seu' arai adeek-adeek wea

Erau wei la'an eek yah sieu Krismas ngan loe' lemluen ngan arai papu' lem sieu rah noknah.

um meinot pilan ceh mei sikpah ceh sieu hnai ena, kan mei dip ceh ka atau am

uish.. lun mbral alam mak si' lek lek adin ma nak nah, eek am lek adin deh nah, bi doi arai mak nai nai

pi nai ena rem, non ceh lak meton nok breu wae

Pi nah nai, dei ceh meton eek lem ayo'nai ena weh.

Uui am ek nai wei' leh' wen alut. Malan kut ek nai.

Mai eek laot lem mah yai, dei eek papuk sik atau dong lem mah ngai. Atau nah lah serangga nok paling rah dong sik nah

tam tam aa parap lek aa anak nok weik adat lem mrang lun nok kan ialah melalui aa goro' goro' deh melalui ataupun goro' bedarjah lah aa sik nah tam lek papah dut adat anak tam dong lem rang lun

nyen arok lun mral amei wan amei ma alam dei wan anak amei deh weik la'an fal dong lem pei neh nyen nok arok deh

Erau non si an kalaw nah ngai .am ek lek erau non si an cem nah ngai hok.maw, an arai madei-madei lem nan erau ai en wei lek tam mai aro yah si nah ngai

Teknologi nok pelabi atau nok an ek aro yah nah mai pakai mesin(ejin) mai panai. Lok laan tekonologi nok an tam parab pakai(mat),lok jenis(naan) deh an arai pakai(mat)

Tabat-tabat lun alam aa am anok, cuma yah tabat kohdut dung ayeu, aa wat-wat ayeu, kai lun maet, lun nok ek pi nyel deh alak Pei' wat ayeu nah on deh mirop, aa nah yang ek nyellah, sing noi pun nan tah lun minot nah wei'.

Si kerja nok aro ek dei, tusah pipi aro yah, yah nah kerja mpaak ayaeu

Eek la’ belajal si’ hmeu orang putih kerna ek la’ mai malan mai melancung mai aweng luen putih

Kai arei Mei papuk ngen duktun. Aa.. deh ensuk arei alak a’rek. P arei alak a’rek tau. Dalam Sik igu pi neh dei deh mawal mei papuk duktun, enal.. papeh dut a’rek arei

Ek wai la'an toyang akop mai ngan toyang wei' ek ianah hnong deh aaa wei' aaa memahami arai lem lun arai dan selalu nal lem kekurangn arai

aa lem ayok non nok on tam belajar nai am am tah arai lek yah aa weik weik pah mau nai tam lak belajar arok yeh ngai aa ayin ayin tam pe'eu pe'eu tam arok yeh nonoh dut yeh ngai

Bagi amai lun Kristen memang irau si pelabi rah nok an amai sambut net-net lak nok ek nal, net-net lak amai sambut siu Krismast ataupun siu irau Ester, nah nok leh' ek ai lah net-net lak.

Non si’ aa… nan taam palaai on taam ai nah saja’ on taam menot yeh wei-wei en wei le’ taam aroq nok on taam lem aa… aweng taam lem bangsa’ taam

Serangga nok rah. Adin yah bong aleng.abin amai taot on yah entah.dei nah amai am nong nong hdei.

mai arai, tak arai lak prok.. arai lok barang arai.. an arai wet lori mai ngot barang arai wet mai nan broeu arai

Arai entun ngan minet ligit lem tak lem tak bongma arai, ianah arai jimat-jimat nah mat sin arai, am arai boros dan arai minet-minet mat sin arai supaya yah cukup.

lem igu nok pi dei sik wang aka wang aka atau tel'au lah nok erat aa ulu ngai erat lem kampung ngai wet lun turun arai wai dei nah pat ek nal wang tel'au nok nah lah

aaa mai tah kai arai mai aro' si aa man-man lem hotel, arai pakai, arai mlung bul arai wei' lah' dei arai man ani kabo', dei arai mat bret, dei arai mat 'taa.

Nyien nok an amai alam dei, nyien ayang, nah nyien nok Wei laan anak alam dei, nah nyien on amai lem aweng amai ngai.

Enu’ si nan eek pelabi taot ai pang Yu’

Masa alam amei arok enyen, enyen anak -anak, enyen m'lak atau , nyen a'dei-a'dei, nah arok amei anak lem aweng hmung masa alam

Tam madik anak tam, arok aa adat tam Saban, aa arok nok laan tam, laot tam, kerja tam nonoh dut anok on tam madik ngui anak tam on wik lek tau madik anok on tam Saban

Lem mung, arang sape, ek wik laan marang aduk

lem ayok nok nai tam aa belajar dei eu eu arok yah eu eu en weik lek anak tam ma am lek anok on tam Saban nai mayak anok on tam lem bangsa tam sendiri nonoh dut

Mau, nan, memang nan nyen lun maon-maon jadi anak lem siu hnai masih tah deh wei' laan lah nyen, aa nyen-nyen mah' on-on lun mral maon' dei lah, kalna aa lucu yah Leh deh, bukan saja lucu, tapi wei' laan deh aro', wei' irau deh aro' yah.

Amai arai pinjam erat mara, pinjam ligit erat mara, arai arok ku'e, masiu sayur sayuran, arok kebun, dapat ligit

Nyen nyen nyen ngaal, ngaal alut, nyen aa video er nal tibi, nyen pakau, menam sik weh lau pat

Lem aweng memang lun biasa yah lun kampong weik laan deh kerjasama, deh tolong lun ma' am parap arok laot non-non sajalah, contoh kudut mah', arok padi, mbeu' padi, arok alut, arok non saja. Am deh parap arok yeh hlong kan, jadi memang deh hmung lah, kerja pahat-pahat deh tolong lun nok nah.

Maret siu anak ek lem surat

Diin siu hnai, lok ipup siu hnai,

aa supaya deh anak anak adik err parap weik lek lem sekola

lem eek cik alam eek mai langoi, mai toua pei' rah, mai nyein nyein ngan anak kawan kawan lem masa arai adiik' alam

enyein nok nan e’ek weik la’an e’ek enyien marang-marang poco-poco e’ek weik laan enyien mak neh

Lem ayo et nok lok an lun minot lem siu hnai, et amul

Non nok nan ceh plabi mrool lem kerja nok nah. Kan breed yeh kah atau yen pel an. Kai yeh am breed am ceh mrool aroq yeh hran wey

Kai ek nnal TV hok contoh ,nok an deh show lem TV nah wayang nok wei laan ek, yanah macam deh fwal-fwal, patai, nan tah nok ek wei laan pun mwal-mwal ngan anok mak nonoh lah, mai ma'at kah pun ek wei laan nnal.

Mai nguui duktun mai ngooi aa.. jurulawat mai nguui menteri nan eek miton kai eek maet ai

am mlai mu'un arok dagang lem negala ek pelabi n'cet mu'un arok dagang nai abin tosah sik ligit ai

lem siu nok lapat nai tau eek harap eek lak wei sehat ngan wei lun, wei dong hngui nah sempuen, hngui nah anak eek

program aro' nok wei' ngan plaben ai, program persatuan um kaum Sa'ban

Kai maya’ lem ukum amai luen saban, kai lem luen nok nah sala’, an deeh ukum yeh . Nah adien yeh hukum adaat nah luen mbraal dei

Noknen nok wei untuk(wan brul tam, yah kokdut abiu nok aro arai wei aheng, aro arai pasel. Lem ayo' ret nok an arai mbeu , am hnet si racun kan memang nah wei untuk(wan) brul arai

noi ayok siu hnai plabi maet edeng plok dong luar ngai ek nal deu pun matai matai dong luar ngai aa kudut anok nok ebeu arai hok kai arai am mei pul yeh hnung din am tok yeh kan aa parang yeh jadi lak matai breu yeh lah

Taat si masa ngan am parab aro nok laan arai abin masa am cukup

Song nou kaleng wan hrong, song nou Leprot Langet, Song nou Bladin ngan Song nou Ten hlet

Mau mala' tekan eek, ari' si' eek ai malan, am parap malan yah yaro' eek, et le' eek tekan yah pah, pran yaat eek masa' yah mau um nonoh dut yah, an kalau matol matol yah hleu hleu

Anak ma brou pawa um ai, madei ngan anak ma brou ai, deh ma' ma' ngajal deh wei' we' lem lun deh

Wei pipi padei lun mak mral alam dei on anak mak nyer ai nnoi tabei, kan parab tah deh maya hmeu deh.nonoh dut hmeu deh